ga daten badi, jləbək bade ga daten tə'yi ba achi bana achi ba jləmu, tamba achi bana aku ənkənu daga tə'yi sai biba ba achi ajləmudu ka wujur, wujur tlana. to fiba ma kak diten də kak tanau ai bam bam gadakəm daten <hesitation> fiba əmda va jləmu wujur ga tlana, kak əndənni manga bi kwaya, <hesitation> mangani bikwaya əndakən ungwawun, tamba, tlana əmda va jləmu adak gadi, kwari alakan dajak fiba daja tanau əmda va chapapta tanau azəə bai. dək fiba kə luyini ataye te a kunu, kwari kazani ga vadak. atu ye ya dəbda ka jlamu du wujuru tamba tlawe gini, daga əlwe sai dawa, sai gəfə vənakau gizaza amənni, giza amənni bai sai dai əmda tajlami malapa, gəna malapan buji kura dajak malapa dai kwanta zmda ta dəbdi ta jlamudu wujir. wujur yi kəda fi bam bai ənda banda ənda tan ta masi <hesitation> sasi, ta masədui kare kawai, ta masədi fi bam tənda tə'yi kwaya aʒu. kwari fik dawhaye aʒu, kachimok <hesitation> duna aʒu, kwachi wujur tlani əmda ta jlamədu, <hesitation> fi wujur tlani əmda ta jlamədu, wujur tlani ənda vandu takwda bai, ga kakuyi ənda vandu fik tə'yi da tambatu əmdə be wujur tlawechi so duniyau <hesitation> daten ga bade aʒu dala lumama nəjlamə kada ko sai nənkatə kada nkəno pəra azubai, yiba jlabət kəli, kwati tiba əmda əsga tinək jləpatkəli kwari tiba əmda va jləmi fi gadi ni <hesitation> figadini vano kədə duno kəndəbai. yiba fiʒa achi uktawoni, achi uktawo kalkala dali, kalkala dək fibaba dək bə'yətkali achi va da ku, achi va lawa beba hara kədak dunilibai gadau ʒa jləbək daten, dək fiba əmda bə'yək daten, va <hesitation> vajləmenda təmba fibabai akchi ənchu ba <hesitation> gəma kak tanu bai. amma tanau wujur tlawo, tamba takwda, tamba takwda, kə jlamu alwai, əlwai yi əndagi ili gadini bai, samma yau kwari dasu, fiba kəluyu dasu, fiba kəluyu dasu, kwari ka kati ya səki va masak tə'yi. amma datn tə'yi ya hiyau har takafai da nai kwari əndi daʒə bini, yaktau ka bali əmdi. Gadini wujuru va <hesitation> əfe i kazani bai. amma kaktanu nai tə'yu jlamu jləra, əmda vabo gawa bai, gəma kak daten. gadau za kwata kwata awujuru daten də kak təna da bambamti.